Andƚra reta ipuere vaera omƚi pƚtu yae rupi oguata jaeko oeka kirai ndipo oñerangagua jae oendu kua ïti rüpi jare iyuru rupi jaema jukurai oyendu reta ipuere vaera inambi rupi oenduvi ñe jare oendu vaera japisa reta jare jare jukurai jaereta oyembieka vaera iyeƚpe pƚtu yae rupi